مرّة حدا سألني <hesitation> شو هنّي أنواع الجبنة؟ وشو أسمائُن؟ و شو ملمسُن؟ وشو ألوانُن؟ عدّدت إنّو الجبنة هيّ <hesitation> كتير- كتير- كتير- كتير مُفيدة بتنئسم أنواع لا كتير أنواع <hesitation> وهيّ بتيجي مسلاً في الجبنة الئاسي، الجبنة المتوسّطة الئساوي، في جبنة العفن الأزرئ، في الجبن الأبيض، جبنة الطّازة، جبنة الماعز، جبنة الموزريلّا، جبنة التشيدر، وجبنة ال- <hesitation> الجودا، وفي جبنة الفيتّا، وجبنة ال- <hesitation> الماسكربونة، وفي عنّا كمان جبنة القريش، طبعاً الجبنة في بيجي منّا لون أصفر، في بيجي لون أبيض، في جبنة البيكون، في جبنة الفتيّا الّي بتجي كتير- كتير طريّة هيدي الّي بتتّاكل مع البطّيخ كتير- كتير هيدي بتجي طيبة، وكمان من أهمّا كلّياتنا منعرف جبنة الكيري، في <hesitation> منّا بتجي مسلاً لملكلكة ملمسا هيك شوي خشن، في <hesitation> لبنة بتيجي متل الفيتّا كتير طري إلنا كتير ناعِم، وفي كتير أنواع من الجبنة بتجي أوالب، في نوع من الجبنة بيجي كريمي، في نوع من الجبنة بيجي آسي، <hesitation> في منّو كتير بيجي مالح، في منّو بيجي لا مالح ولا <hesitation> حلو وعادي كتير جدّاً، في جبنة العكّاوي، في جبنة النّابلسيّة. زكرت هيدا الجّبنة المطبوخ والّي بينتجوا من الزّبدة والجبن الطّبيعي بي دون أبداً ما يضيفُ له أيّا زيوت أو أيّا دهون نباتيّة. هيدا بيجي كمان كتير صُحّي ومُفيد، وفي هيدا ال- <hesitation> الجبنة البيتزا ال- <hesitation> المُصنّعة الّي بيستخدم لا <hesitation> لل بيتزا بيجي هيكَ بيجي مزيج من الجبنة البيتزا السويدي المُصنّع الّي بيحضر مع الحليب الّي بيتحضّر من الحليب والدّهون النباتيّة مع نسبة دهون إجماليّة يعني أنجأ ستّة وعشرين بالميّة بس. وفي عنّا هيدا ال <hesitation> جبن السويسري الّي بيجو بي ألبو متل سقوب يعني متل دوائر بي سمّوا هنّي <hesitation> العيون. وطبعاً بتختلف ال- <hesitation> الأسماء والأنواع بي من كل بلد لا بلد حسب كل بلد كيف بي صنعوا الجبن الّي عندُن بي- بي شكلُن، بي طعمتُن، بي اختلاف. وبينقسم الأشْخاص أو العالم لا نُصّين نوع بي حب الجبنة نوع ما بي حب الجبنة بالمرّة حسب كل واحد هوّ و زوقه إذا بي حب الأجبان والألبان ولّا لأ.